देश के लोग मुख्य रूप से क्रिकेट फुटबॉल और कबड्डी। जैसे खेलों को पसंद करते हैं। क्रिकेट भारत में सबसे लोकप्रिय खेल है। लोग इसे हर आयु वर्ग में पसंद करते हैं। और इसका रोमांस हर मैच में देखा जा सकता है। भारत में क्रिकेट को खेल और धर्म किस तरह मान जाता है। और राष्ट्रीय टीम की सफलता से लोग बहुत जुड़े हुए हैं फुटबॉल भी बहुत भारतीय पसंदीदा खेल होत है। बंगाल, केरल और गोवा में हांलाकि क्रिकेट की तुलना में थोड़ा कम लोकप्रिय हैं। फिर भी फुटबॉल के प्रति वा सब बढ़ जातो है। खासकसर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कबड्डी यह खेल खासर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत पसंद कियो जात है। कबड्डी को खेलना भारत की संस्कृति पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। और प्रो कबड्डी लीग ने इसे यह खेल लोकप्रिय बना दियो है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। और इसका इतिहास का भी संबंध है। हांलाकि क्रिकेट में इसकी लोकप्रियता को पीछे छोड़ दिया है। फिर भी हॉकी के प्रति सम्मान और उत्साह है।